komiði sæl og verið velkomin í

í kvöld segjum við frá myglu sem fundist hefur í skólum á Íslandi kíkjum á undirbúning fyrir undankeppni

karla í fótbolta kynnumst átta ára

og kíkjum út í skóg með krökkum úr Ártúnsskóla ég heiti

og nú verða sagðar krakkafréttir mygla hefur greinst í öllum stofum í heilli álmu í grunnskólanum á Ísafirði og það þurfti að flytja hundrað

og sjötíu skólakrakka í aðrar stofur undanfarið hefur verið fjallað um myglu í Breiðholtsskóla og Fossvogsskóla í Reykjavík vísbendingar eru um myglu í Ártúnsskóla Seljaskóla og Hagaskóla og það er verið að skoða raka í Hlíðaskóla mygla þrífst vel þar sem er rakt en hún getur verið slæm fyrir heilsu fólks sérstaklega öndunarfæri á Ísafirði var heil álma rýmd í grunnskólanum fyrir tveimur

vikum vegna myglu í tveimur stofum þar eru meðal annars tíu skólastofur fyrir fyrsta til fjórða bekk og það þurfti að finna nýjan stað fyrir nemendur það er kennt á bókasafni náttúrufræðistofu var að koma börnum fyrir

nú erum við að finna aðrar lausnir

kom skólastjórnendum á óvart en hún fannst meðal annars í rými sem var tekið í gegn fyrir þremur árum íslenska karlalandsliðið í fótbolta býr sig nú undir fyrsta leik sinn í undankeppni tvö þúsund og tuttugu gegn Andorra annað kvöld

og Andorra hafa mæst fimm sinnum áður í a landsleik karla en Andorra hefur aldrei tekist að skora gegn

Íslandi Gylfi Þór Sigurðsson segir að leikurinn á morgun leggist vel í íslenska hópinn hann sé samt mjög mikilvægur og þátttaka Íslands á sé í húfi fara alla leið á EM en við vitum að þetta verður mjög erfitt það hafa mörg lið verið að misstíga sig hérna á móti þeim sérstaklega á svo lengi sem við tökum sex stig á móti þeim vonum við að einhver önnur lið í kringum okkur muni misstíga sig á móti þeim og tapa stigum flautað verður til leiks á morgun klukkan korter í átta og leikurinn verður sýndur hér á RÚV átta ára strákur sem lærði að tefla fyrir ári vann í síðustu viku skákmót í New York þar sem allir sterkustu skákmenn borgarinnar á hans

aldri kepptu strákurinn heitir

og þjálfari hans segir að hæfileikar hans séu með ólíkindum fjölskylda flúði heimaland sitt Nígeríu árið tvö þúsund og sautján af ótta við árásir hryðjuverkamanna þau hafa búið í athvarfi fyrir flóttamenn í New York síðan og vita ekki enn hvort þau fá leyfi til að búa þar áfram hefur nýtt tímann í Bandaríkjunum til þess að læra að tefla í síðustu viku vann hann skákmót þar sem sjötíu og þrír ungir

án þess að tapa einni einustu skák eftir að bandarískir fjölmiðlar fóru að fjalla um hæfileika og um aðstæður fjölskyldunnar var sett í gang fljótlega söfnuðust um sautján milljónir íslenskra króna

er að vinna landsmót grunnskólabarna sem haldið verður í maí skógarhögg er meðal þess sem krakkar í Ártúnsskóla í Reykjavík hafa fræðst um í í Elliðaárdal alþjóðadagur skóga er í dag allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hefur valið tuttugasta og fyrsta mars sem alþjóðadag skóga hann á að vekja fólk til vitundar um mikilvægi skóga og þjóðir heims

hvattar til hafa viðburði tengda skógum og trjám til dæmis gróðursetningar við skulum kíkja í skóginn með krökkum úr Ártúnsskóla í Reykjavík og heyra hvað þau lærðu þar nú erum við að fara að getum sett brauð

og grillað það yfir eldi ég er að tálga þröst og hann býr í

borðar er mikið af ormum og fræjum og

og svo verpir hann í grenitré ég er hérna með

grenndarskógi hann borðar mest fræ úr könglum og hann er ekki farfugl sem merkir að hann fer ekki frá Íslandi um vetur það er mjög margt sem hægt er að læra um í tengslum við tré og skógrækt eins og við höfum kynnst í vikunni við ljúkum þættinum á myndum af

krakkanna í Ártúnsskóla við þökkum fyrir okkur og sjáumst aftur á mánudaginn